Te nani taja nani lapi tenu pl <hesitation> a a najkuuxi kodi jiaa kani'inu ku lekando xi te'endo in dirección a rápido najku ja kuiinindo ja ku kiixi ku mentendo kodi io in tiutiu kani'inu ku lekando te tendaanda'a kondo a tiniindo dirección ku ñaanindo te'endo nombrendo kuu dana io in teleeono kodo tniu'uni naaku jandatatniu'undo ndi'i ku moa'ando, ku ña'anindo ku di'itondo ku da'ayando ja kundeku teléfono ñu'ua na kodo kuenda ja va'ajkunaándo tenu io te taavi a io te xeenuún ku mediundo kodi ñuua kiinde'eu ku kodo in recibo jana xodo naj ku ta'avi ndeeda'a tavide o najkujte xeenu'undeku mediundo ko ndiaa naandi'i tiutiu in lapi kaani'inu ku lekanda maá ja nandi'i xi kodo tniu'undo ñuua yodotniu'uni ndoo ndoo teno nuja kadando in diuu indiuu a nojku ja kuiinindo kodi vaajkunaanxi tedi kodotniuuni ndoo ndoo taja ku niu'undo kani'inu ku lekando in cuaderno lu'uliuni tiutiu ndi'i ku lápindo nduo'a io.